Waci nti mdir kir yaru ɗi, mi ndik tsi Layan, nɗa na hahini nda faubila helani kandi sulha kandi kashe la madankyar ta tire kada fata, kada dimya wami ndana ta sukwar kikawa mindi ti sukwar ana hilanti kuta madankyar ama ndi sulti sultini da dimyar pan mi didipa nda tsabilari kandi kiti kirari kannaka mdiyini kandi kiti kira kannaka mdiyini kandi kiti kira kannaka mdiyini. waci ti tida yaru ɗi nɗa mwantaladari kowani mdi tida an da mwontalada kira pal mitana tsi suda mita tsi suda kir makrini yar monki makir tin nda kitar kan mwontalada nam bilani da pila to ngiza yini kajir si thali yini tsuwa agiri ka dir sulhi kagirn ndiki kowani mdi kata fati ani kata vem mbwa waci laya, waci firiji diwa ma kirni ma mdi mbwan ma mdi fivilimtani ka kicimta waci ndana mwonti kwa fivila kulin nda mwonti kwa fivilawa waci ganta fivila gana tanga ganta fivilari kara kicimta ka imi girgir kara pu soso kara kicinta kara uftini mi didipa kinga javvitta uwu mi a mi jiran mi gadi hara shishibuwa ga pak tala ka dipa kag kwas ka biredi kaji karya kikari mi gadi hara kari sukwarwa gazara mig vitta u ka uftisini tiga zani bwon kara kilbila ka tire kara za imin shini tinga kitini ka wunani shini ma dipa tinga jakti paktini ka imi tagi uftikikani ka punkala kari sukwa ga cimba ga citta. Kara punkirni kata ɓwa tin jira si kwasa tipci maɗankyar ko wani mdi ka ɗewani kannalari amma zaman firiji kulin, mindi pol kwa firiji su dina hallawa ko anta hara thliya pal tig fivilimta ka vo kwa firiji vi ti ga bara bwata tin gara kita kara kicinta kara bwata, Amma waci firiji ɗiwa sai de mi gi ufti kagi wuna ta pchi, miga bara kumni tsu ka hara ɓwanbwa, ga ndiliya a kwa ledar kara mbunjir kukwa kahhartini kata zin mummuhu, tin gasi nda thliva kika mbwa mbwa miga bara mbwan mbwa tsuwa ga kiti kumni kara dihi cimba kara gwarti kanpu kara kikirsalari tinga hahi ta hyel mi gin dikimtani su su tinga hahi ta hyel to ka cinba ka mpuni chire tsukwar wa ta ul manza, mi viti ga ta tin ga bilimtari gi bilu kabilu kabilu ka kicimta ka imi girgir ka kicimta tin nga pakti ka tsir tin nga bwatari ankura sutu gahara ka kumur laya. Amma kulin mi ndik kuri tin nda vo kwa kwa firiji wala anta hara vi makir a hilwa, wala anta hara thiya pal ndi kit u kwadaku anti a hila to kulin wala gadi ulanti kirwa waci ndana ulanti kirnima sai ma aviyawa, mi aviya a ulwa, sai gi bwatini dole ka ji kwasimya, ko ka ji naka mda. mi lakama dana hir kirniwa yarana laka mji ngiza kirni tin kumni anti yana anpani kikari an suna hara tigi wuti Kumur layya kisi kandiki ka na waci kana kulin kisi kandika waci firiji diwa waci gina tsi layani ga kiti kirawa ga naka mdi sadaka kisimn ka kirni ga paktari ka naka mda ngiza yini kara fuvilimtari miga mabir nda mwontalari ma mabira diwa nda mwontaka madiya ngiza kisimni ngiza kirni kara kita. Amma kulin mdi tsi layya nɗa ɗilibta ƙisimari, kulin ma nga pila ka nala mda kirniwa, sai ngi samnya sur nga, anti ka kumkumar tsuwa, kadi ndikimta gina ngini ma, mi nɗa thli a la giri, nɗa pila ngiri ana kan sultali kan veli wami ndaɗe tsukwa na ngini wa, ajiri kan nalagir thibilari, shang ngini kithirir kumir layya. Mdilaka taɗi damititsi kikarwa, mdi laka tsuwa tak danititsi, an suna hara <noise> layya na kulini ƙi si ka dika kana watchi, watchi sheng nda sidi ndilimta kisim wa, mdina thalanga gamir layya amma nga ka kiti kisim ka pula kan nalari, mi apanwa tsuwa nga bara maɗiya kara nalari, kulin mwanci ma da pila mwar kara ɗiliptali kara sintali kwabari. <noise> An kura sunati ya kirari ata kira kumur layya na watchi kna kulini. A yaru saka nɗa fridge a ɗiwa, mi ki pi didipa tin nɗa chikthari kaɗi ɗikimta. Mbulamel pal, a fiya babana m. lele pul, bila tsuwa tin nda pila kiza nijiri, pal ki kura akwa dika, pal ni tsuwa a kutaki, ta kibila ani yara sultala shini, yar pu a yaru sultala shini, yar pu a yaru tsuwa yar sulta, yar kashi ta a tray, wasiki fati a ni njir vi a bwa kamadanga. Amma ƙulin kumir layya laka, mdilaka ta tsiyari ma ta pila nɗa ɗe dikku ko palwa, kamnya kutaki ma adiya mshiɗawa, nɗa pila nɗi pila sai mi mji na vi ki thati, an sunat nɗa kibila zamani kuluni, amma a yar na watchi yar na nɗikimta pal ni ko hyelari yara tsukwar wa nɗa nɗikimtari, tin pol an ayaru, su adi nda bila kwui wami <noise> natian masawa, nda tsi suɗa, amma kulini aɗi namanir kriwa. <noise>